Am'ham suka mae hala tapi paling mahal le'wa nika inai bil'kubang e ita he a'ale ita um'ma ne mo oko lae ne tarus te jadi, harus te hala boleh <hesitation> in ni'a yaka he tar kubangan te sampe <hesitation> sudah u'leu lou safa hala man, ye li safa hala <hesitation> safa hala cef maha' es <hesitation> he'uw safe saja nanti uh'cafe baru, uh'cafe bala'hela debun ni faya ni miuw me'ki mama si buka'ra. si buka'ra ita aka'lere tai luhuk, leka ka legu tai'ha ni ka i safa le'wi hala suf mahal, sefa mou ame mae hala le ta tapi am'ra kubang sifu jadi am'li bo mo'nane lay saja ne hari ne mahal huan nika te hale'lewi. nike te hale'lewi tu e tai fita te bangka la'ti ne ta hae'ala ai'nin paling mahal. Ne kalau tar'kubang dia'l sa- sa fa'hala ni teo ita i es'san saja tai bangka latif fi'ta te cas'tela angka la mae ipi'yam am masa'bra ai fece am'bra ina ra ayah se, ay ama'se am'dul de bau'le am uti'tiu hua ai'nin ne'ka amba nika ta lefi teo ita lay'houle, te'o ita ma talalu an'na ita- ta'lae na bo'ta boleh, ita tala bout'ti wi supaya supaya lama ita he'i lama <hesitation> leu'tu ita labis sa'huan bala dira esa te paya ta ai'lukra. <hesitation> am tak' leu- leu nak nu'muti pia mau ip'te mam sa- sa sifu am masa ra'ai fe kar'loi ta sa- sa ni pe ai'nin sa 'ala a'buk <hesitation> a'buk lau o ita la'me ya kaifi yak ka he bar hoe ta esa ni'ne ita lo'li ita ut'tra he ne ta ita ni ho'lo, ita esa ai'nin, ita tala, hu'wam hua, tu ya kai'fe am lomya si sa- sa sifu, am tala sifu, <hesitation> am'ti ke, abuk laou am sa- sa sifu. Ber'ce cef am kupas sa'ra, am kupas sifu le am we'ti yak'a aifa oloy bel wet'teli faya he nu'kay ta, tak naf'un ni esa ni, ni ufa'ya kese ka he nur'm uf'min ya loyol ya ital'trat temai. ita'tra temai tu ita'tra esa ni'ne bety ya mau nanti kanis henin i <hesitation> i manyimpang ra kanis si'eloy woe'buna esa sara esa ai'nin bernam'no wa ai'nin pae ho <hesitation> bersih te, pa bersih efe'lu ka he barti kofya sa of ni he amuf sampe mulu ai'faka boruk tu te'imo tu iya'sa ne wet'ya mahu am'kuba si'efu na kam kuba siefu lauo, ame cifu am'buana cef ke'ki kelem cef su samua <hesitation> bou'nu ha kaife ha'houba ita fala lu'lohu kleu'lo selane te kefe ka he nanti kua'ni me he baru ita tak lo'loho, ita tibu lewi ta leku leu, ita leku ni <hesitation> esa ni <hesitation> epa'le <hesitation> iepa'le ni'ho ta ita be sifu <hesitation> loe mau'no ta be sefu eta istarahat lo ho ai'fa le ka he, le'am fala sifu selama sifu. cef a mau Set an'tebu bala, bala ha'lu le hua ai'nin se hili, se tebu, se'bu sefu, se'bu sefu sampe ho abu'nama falu se bela'ra isi ely'meuw, se be la'ra ele sefa mau sofa wa la ra'wa ya sampe <hesitation> ata duduk cef sesil mara wa ya le'loy sampe ma falu, sampe ma falu leka la'ka hoba ita wic'ite ni te na ya ka hudan'nek ita wic'ki nek berarti nori ta loki ne le'ta tola'fanim, ya'ka yafa nur'ko nim kaur yak wer'ata lani he ya sara ata'lanin cef kani'sibun kani'sibil <hesitation> esa ne na'raf nance eloy ti hou ta eta tong nanti hofni sa nanti aka ipe'ne banan'leke i set ember ember en'tip palastik kei'nin sefa mau <hesitation> am'se bu sifu, selamat sifu se be'le cen'se sara'wa cef sampe ma falu sie <hesitation> amut yase ak'k yaifi me samua am <hesitation> am lo'lohok. am lo'loko ai'nin wam <hesitation> kainis. kanis si'buti si'buti ho yabun'nara lay'dor la'fani meuw am to'sef la fani me sef. Amo'bana i, <hesitation> ip'yoi dalam. ip'yoi dalam sampe ko ikot bonus se se fe fe li'nira hos fayo ho dial, <noise> sefa mase uta'leu se uta, uta- uta sampe ho bonu'ra to nagi se'loko, se'loko sifu cef sil'ely he heloy ce tebe falak kaita'ha, se tebu ni kay'ta na ha cef <hesitation> se turky ay'yem hose loko ko eta say ai'nem ne ese ne e <hesitation> he se ni miuw, ipe'miuw <hesitation> sefa mau su bonus se <hesitation> se houbu, sei way lay'nem se hobu se loko'sifu se he ma'falu cef se ye ka'riku su sebu ne ka he um lum'falak man sefa mau su'ma falu sam <hesitation> cef <hesitation> ma falu sef am fala, am lo'lohok le am'forok lo- lohok'ka ho am falak niuw faya, am forok ne faya ye ka eta'ra iti ai'nim ai di'ra, a'ra en'lima eli mey ita <hesitation> ita bage'ra lu'lohok tabaray lolohok kain si'di matik matik pawa ita esa'ni ita ai <hesitation> am fala lok ne faya in bage'ra <hesitation> <noise> sefa ma se solo se solo sifu me'kam am mae <hesitation> mae'enam <hesitation> am mae'enam, am safa sifu <hesitation> se're ra ka'sifu ra jangan ham suka mae <hesitation> wam ra'ra kata ne kas he badut'tum lo safe <hesitation> le'em safa he'na helou hua ai'nin se ek sifu, se mo sifu se tebu se tebu le se se ke lo'larat suak'sif se es sefu, se es kaskaluar ra- ra to nem <hesitation> se'muhu sampe bersih se tebu, se tebu se haka'laya ra <hesitation> se heuw'na uh'ina heuloy se sefu, semu sefu, se'tut sefu, sefa mau su tebu laou, sefa ma se hu'waya se wa'sisian raralau kau tak- cu <hesitation> sampe ak ke'se cef aku wene na bala sampe su masa na ka kai'ta tu ni'esa. eta itu esa ani'ne ipi'ya boleh kalo endra'kata huan tu esa ne ip'ta paling holo.